Gne boloky da voro izy io, voro <hesitation> mivelogna an-tanety, mahefa <hesitation> mamelombelo- mahefa <hesitation> magnapodipody zakan'olo, mizaka anao zao ohatry hoe asika ihigna asika ihigna la zay zaka rohonignao na teny gasy io na teny fransay da horohonony avao, dia izy io koa misy karazany magnifatry zay, sy aiko na gne ny lahy na gne vavy no magnifatra amign'azy io zay zao fahafantarako anazy